Ihó sapo ihó tikono nruté, kono nruté, ihó yuné kiti ñaní xhí niná xaihó kuni teiná taihó kuda tikena, maxhixhini tu té ihá xhinini kanana xu'u ihó no nruté.